Beta mau carita beta pung pengalamang dolo e. Beta pernah kang karja di kapal, jadi kotong balayar di lao seram. A katong balayar ni kang kotong mancing. Mancing. Kotong biasa balayar itu dari dari ayam baru turung-turung cari makang, amper subuh sampe kotong masu ka tampa kotong singgah jua jamjam dua blas malam. Itu tergantung kotong mancing to. Tapi beta mau bilang waktu kotong mangael, waktu katong mangael itu, ada berbagai ada macam-macam kotong dapa binatang-binatang ini yang hidop di lao. Ada Yang akang pung nama sontong, ada akang pung nama, apa, akang pung nama itu duri babi, ada akang pung nama itu planktong. Kalo planktong tu kang akang warna biru-biru to, kalo malam kotong biasa lia warna biru-biru, ha itu akang sudah. Kalo planktong itu akang biasa dapa makang dari sontong. Ha ada di lao jua apa, ikang duyung. A macam-macam paleng banya binatang-binatang yang hidop di lao. Itu kan binatang-binatang yang hidup di lao, di aer laut, kalau binatang-binatang yang hidup di aer darat atau aer lao, aer tawar, Selain ikang aer tawar, ada juga kura-kura, buaya, ular, dan ada banya lai yang hidop di aer tawar. Beta mau carita jua ada waktu itu kalu seng salah beta pernah buang jaring deng beta pung om. Ada sementara buang jaring, kotong buang jaring, tiba-tiba kotong lia ada kaya macam model ikang, tapi akang seng sama deeng ikang. Akang kaya bagimana e, kalo tamang-tamang dong pernah dengar tentang apa ikang babi ka seng? A akang kaya model kaya bagitu. Akang model kaya bagitu mo amper sama. Jadi, ikang babi ni kalau kotong buang jaring, kalo akang banya, itu seng bae. Seng boleh kotong buang jaring di situ, karna seng bae. A kalau di darat, itu yang tadi beta bilang tu. Ha kalo tamang-tamang dong ya apa, kalo tamang-tamang dong mau tau. A beta lupa, ada juga bia. Bia ini kalau meti basar, meti basar tu akang paleng banya di meti-meti. Meti-meti. Biasanya mama-mama dong, beta jua waktu itu ada lai, kotong pernah, mama dong kalau ada meti basar, itu dong pigi ka meti-meti itu, dong pi cari bia. Ada bia mata bulang, bia ada macam-macam bia, mata bulang, bia Mameka, bia mameka ni bia yang model yang dong bilang akang bisa kasi kaluar mutiara. Itu.